Kua mbae oñeñovatu mbae pipe vareta oyepea vaera esa oime guinoi kirai oyokenda reta, jaema yaipea vaera jaeko oime guinoi yaipita mopeti iyikepe, jaema jokua yaipea ama jaema jokope ñañono ñanekirei mbae ñañovatu jokua iarambo yave